Ndikka mi heɓa ɓiɗɗirgel ngel mi ɓiɗɗata gam mi darna wakkati gam mi siwto dow ɓillaaji e caɗeele duniyaaru. <noise> Gam mi ekkito kujeeji kesi kesi nafooji, yaasi wakkati.